Amiko manokany gny mahasamy hafa gny tabalaky ndraiky alika: voalohany, alika bevata, tabalaky kelikely; de gny raha hanindreo koa matetiky tsy mitovy karaha alika zao <hesitation> milamila raha maloto mbenimbegny na hany amy dalle regny, regny zao hanin'ny alika, fa gn'an'ny tabalaky koa zao tabalaky miavo mila hoe raha mba madiodio gn'azy rô haniny, ohatran' ny hoe mila hany tsy mihina hany agnaty dalle zao i fa i mitimiky avao koa, fa tsy hitimiky hoe hany maloto fa mba hany malio, de tabalaky mavozo alika, zay zao gny raha hitako.